مرة شريت تلفون جديد وبعد جمعة طاح مني واتكسرت الشاشة وجتها حسيت اني انا حظي هرب مني ما عادش عندي حظ يعني الحظ هرب مني وشاشته تكسرت يعني تليفون جديد وشاريه يتكسر شاشته يعني تحس هيك يعني ما فيش حظ بالكل هداك اليوم اني حسيت اني انا مش محظوظ بالكل